Jwa'nba nlizyn ze nkemen lemen lo yezna o tiz kemen cho zi numbra' ota chokuan thi jwa'n ndamen zilo junta' na ndo tejxa re jwa'n lomen, zena yajtey yekmenaa, ze jwa'nba ndyenmen nkemena', otapo tiz ndamen zi laxa' tyenmen zina tyatamen na jwa'nba nketenumen ze nkekemena lo yes ze parak ngenk po yamen na jwa'na nlii kompaymen.